لو اتمنيت أن انا اكون حشره هتتمني اكون نمله لأن دايما النمله والنمل كله بيساعدنا علي التعاون كمان النمل ليساعد علي ترسيب الماية في التربه كمان بيساعدنا علي تهويه المايه كمان هو بيساعدنا علي حفظ اللآفات لانه هو مبياكولش اي نبات علي الأرض كمان ال ااا بيقتل نسبه كبيره اوي من الباعوض ف اتمني ان انا اكون نمله